<noise> I spaonjy iô da mana lavaky kelikely izay. Da i lavaky kelikely igny e no mitazon-draha amin'ny capilarité. Da igny capilarité-n'igny amin'izay no mahatonga azy misoriky sy mitazo ranon-javatsy.